المطبخ التشيلي هو خلطة ما بين المطبخ التشيلي المحلي والمطبخ الأسباني لكن برضو فيه تأثيرات تانية من بعض الدول زي ألمانيا وإيطاليا وبيتميز بأنه نكهاته قوية وعنده ألوان كتيرة عندهم أنواع سمك كتيرة وأنواع محار كتيرة وفريدة عشان كده بتلقى عندهم انو الأكلات البحرية كتيرة شديد